<noise> si dëkk bii walla ci réew <hesitation> mi kam nga ñi nekkee si taax yi <noise> lu ñuy dund ak waa àll bi lu ñuy dund bokkut. Ñun waa àll bi buggu na <noise> ku ñuy dimbale si jiw <noise> buggu na ku ñu dimbale si angare, buggu na ku ñu dimbale ci matériel yu ñu mun a béyee. Ki nekk ci <hesitation> taax yi <noise> villes yi kooku koom-koom bo serekunda banjul kooku bugg na gouvernement bi wàññi diwlin, comme ñun sax fii àll bi buggu nañ ko, wàññi ceeb, wàññi suukar, parce que <noise> dafa seer. Kii bi pour gouvernement bi war na samp ay usines yuy defar diwlin, yuy defar ciment, yuy defar ay batterie, <noise> loolu yokkute réew la, loolu, <noise> bu ñu amee ay so ay usines yu war a def ciment, am yuy defar batterie, am yuy defar <hesitation> parfoo yooyu yëpp yokkute la, <noise> parce que bambey bii xale yi di dem ñàkk a am fu ñu jàpp waaye tey bu fekkee usine ciment am na, usine parfoo am na, usine batterie am na, bon usine buy togg fer am na fii gambia comme sénégal nu mu fa amee, gaa yi jënd fer bañ koo yóbbu gambie yooyu yëpp sénégal di ko indi fii gambie, nation bi di ko togg di ko def fer bi ñuy tabaxee si batiments yi lépp yokkute la. <noise>